حبيت اتركلك رسالة و ابارك بيها على زواجك، الف الف مبروك يا غالي و اني كلش سعيدة الكم و اتمنالكم حياة سعيدة مليئة بالسعادة و ادري انو هذا اليوم جان يوم كلش مميز الكم و اتمنالك انت و شريكة حياتك كل الخير و انو تكون هاي بداية جميلة لمشوار مشترك مليء بالتفوق و السعادة.